Raha izaho no mahazo loteria dia tandremako tsara aloha ny tosidrà-ako tsy hiakatra be. Dia misaina tsara aho dia ampidiriko any amin'ny banky ilay vola.